المطبخ في المكسيك قديم ومشهور بي نكهاتو القوية وبهاراتو الكتيرة و الألوان والزخرفة وطبعا المستعمرين الأسبان برضو جابوا أكلات وحاجات بيقت جزء من الأكل المكسيكي وعندهم أكلات بقت مشهورة في كل الدنيا زي الشوكولاتة والتاكو